Nche tejna xa- xa ndaxna lar nche yore'na, le este <hesitation> ncheya nkana jwa'n tij jwa'n tijnak ndoxkuamena jwa'n labader mbes xana mbay na nzo iz ngenta jwa'na yek ke taxmena zebay, <hesitation> ngasmena komen lud bixtya' key neyza cha bixtya jwa'n ndi' o jwa'n- jwa'n ta nak jwa'n nduza jwa'n yeza jwa'na ndaxmena, mbay na tyz nke taxla lar cheley ne toz ndo yoi' par tayal ko'a jwa'n ndole lud kloro yekney ze par mbiyze per nzo na nzo kloro jwa'nta na- na na- nantatida lara jwa'na komenza porke nera ndebe jwa'n- jwa'n kloro mbesxa jwa'n naye' klara sol mbes xa na natatid toza lar naba nyaga nya xab'la nata pint nya xab'la jwa'na. mbay naya ndebe jwa'n kub naya jwa'na na ngoleda lar nawue ntana lar xa- xabna jwa'na ngolo mne mdaxla lar taxley chopes ko'a bixtila', asta zon bes le depen ze nya lar ngolo mne ney zera ya'ita len bal ndob tya naya nde nit ndole suabitela jwa'na par nawue ndyeza, yoi' zepa yo'i zera koteley zera nke ngay nabaza ngolo mne mdaxla re xab'la re ta xab'la zera ye' nualey lo be ze key nkengay lo be ze rindab ley lo jwa'n lo do mbes xa tenderera nawue kengamena. kuedla ze biza biza biza ley- ley ngenta yi per ta key per lud <hesitation> iz nde yi per kamena mbay na tyz- tyz de lar jwa'n lar- lar ta nryolebey <hesitation> kenap mena na tyob toxtey me par nabana anta ngok gucha nketenumena jwa'na jwa'n nak chan larna <noise> mbayna mnen tyz ley ngod yo'i luego yacha ze bay na akta men bro gok mena naba kap ndiey anta na nge ndye naba nkete mne tyz ta ndye thi mena yo ndo xabxa, bay jwa'nata nak chan lara.